أنا أحب زيارة المتاحف التاريخية, هاي المتاحف فيها معلومات كثيرة عن تراثنا وثقافتنا, حتى عن تراث ثقافة الشعوب الأخرى, كل قطعة تروي قصة نستمتع بالاستكشاف والتعلم عن الماضي, واحب أشوف المعروضات القديمة والفنون, المتحف يعطيني إحساس بالفخر, والإنتماء يخليني أقدر حضارتنا أكثر.